Joo cantsaa cwilꞌayoꞌ tquiaayoꞌ oo wꞌaayoꞌ naquiiꞌ luee nꞌoom chaꞌxjeⁿ na casaanchꞌue jom quichꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ na xqueⁿ cwii tsꞌoom nioomnda̱ yuu na nchiiꞌ mañomꞌ nntseityuiiꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ ee jeeⁿ niom chuu tsꞌoomꞌñeeⁿ joꞌ na jom malꞌueeⁿ yuu na yoti nncwaa waⁿꞌaⁿ ndoꞌ mati jndye cantsaa quilꞌayoꞌ wꞌaayoꞌ nacjoo luee nꞌoom chaꞌxjeⁿ na catsiaꞌluii, casaaluii, lantii joo quiooꞌmꞌaⁿꞌ cwilꞌayoꞌ wꞌaayoꞌ na nlantyeeⁿnaꞌ na tsꞌo̱ cwii tsꞌoom chaꞌ na joꞌ joꞌ nlꞌayoꞌ na nlqueⁿyoꞌ joꞌ joꞌ aaquiendye quiooꞌndaaꞌ chaꞌxjeⁿ na catuꞌ jom quichꞌeⁿ waⁿꞌaⁿ nnom tyuaa naquiiꞌ nꞌoom ljoo yuu na nchii jeeⁿcheⁿ majeꞌ nljeii tsꞌaⁿ jom mati joo quiooꞌmꞌaⁿꞌ jeeⁿ jndo̱ꞌ nꞌomyoꞌ ee jndaaꞌ tiempo na nntꞌueyoꞌ na nlꞌayoꞌ wꞌaayoꞌ xeⁿ na jnda̱ manquiuyoꞌ tiempo na mandyocwindyooꞌ nncuaꞌ mantyeꞌ na nlatjomyoꞌ ꞌnaⁿ mantyeꞌ na nlatjomyoꞌ lꞌo̱o̱ na nlꞌayoꞌ wꞌaayoꞌ chaꞌ na joꞌ joꞌ nncwiñomꞌnaꞌ jooyoꞌ tiempo ncueesuaꞌ.